<noise> Mi nani mangu ngu heɓaama, no ngaɗirɗa huunde ɗen, ngale ɗatal tokkuɗa, ngam mi anndi a hewtayi, a hewtayi, daa siniyoos maaɗa ma kamɓe noy pati ɓe keɓayi promotion haa jotta, e ɓe ɗonto ɓe gondo, ɓurɓema kome, ɓurɓema anduki kuugal, ɓurɓema duuɓi, ɓurɓema neɓugo to kuugal, noy ngaɗuɗa? Haani mbiya amin kaminon ma mbiya amin sirri ɗum.